woodi ƴannde feere ɓe janngata janngirdee ko'de beɗo dilla ha duuniyaaru be machine maɓɓe, ɓe naati der asamanjee der du'le say ɓe jippi ha wuro feere ha laddi feere, ladde may ni ɓe waaway ɓe jaɗa ha wuro may, bo wuro may boo ɗo mari ladde, ɗo mari dabbaaji, ndiyam, ɗo mari ge'ne, ɓe meeɗay ma anndugo ma pelle may, say ɓe joɗi ɓe yiɓi saare ji maɓɓe, me joɗi be ɓikkoy maɓɓe, ɓe wartiri pelle may wuro maɓɓe, ngam pelle may woodi ndiyam, woodi ko ɗume.